Lay tegna fanatonognana hanigny tegna tsara de voalohany le raha andeha atononao ataonao matify tsara be le didididiny de sakavy ataonao saosy izy de atononao izy de avadibadikinao matetika fa ts'izy apetrakanao ake fa avadibadiky matetika amizay masaka tsara ny agnatiny.